که څه هم دندې اتومات کول ،کولی سي بیکاري رامنځته کړي، خو که دا بدلونونه په مسؤلیت سره وسي لکه د خلکو لپاره نوي مهارتونه زده کول یا نوې دندې رامنځته کول؛ نو دا به یو اخلاقي پرمختګ وي. اخلاقيت پدې کې دی چې د خلکو اړتیاوې له پامه ونه غورځول سي.